Suhu ideal nai ledohanak Sona dua puluh losa dua puluh lima derajat celsius suhu nai ledodaek sona sanahulu lima losa dua hulu derajat celcius.